Fukkaaki e ɗaanilaaki ɓuri jennginki gam ta ɗaanolaake a heɓai ummilowaaki, ta ummiluwake bo nyalaande nden ɓurai nafugo ma. A yamɗitai, a cembiɗai kadi